كان في طفل اسمه خالد، يحب لعبته المفاضلة اللي هي دمية صغيرة على شكل فارس في يوم وهو يلعب بها فجأة سمع صوت غريب كإن الفارس يتكلم وجال: اخيرا احد يجدر يسمعني فجأة خالد وسأله كيف تجدر تتكلم؟ رد عليه وجال له: انا مسحور ولازم انقذ مملكتي اللي في خطر، وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني ما صدقه خالد في البداية لكن الفضول خلاه يتبع تعليمات الفارس ودخل في مغامرة كبيرة.